लैकेमेसे हम्रा रेलमे चर्हेके बरी मन करैस काहेसे हमे लैकामे केतना फिलम सब देखैत रहली । आ उ फिलममे खाली रेल सबके देखाइत रहे जैसे चेन्नई चेन्नई एक्स्प्रेस मूभी होगेल उमे केतना बर्का उइहे ट्रेनके देखैले बाटे। आ उ रेलमे केतना आदमनी आमाजाइये। आ एक ठाउसे दोसर ठाउ केतना कम समयमे जेतना समय लागित न अथि जीप सबमे बाइक सबमे ओकर कम समयमे रेलके मद्दतसे चल जाइये । आ रेल महँगो रहैये सस्तों रहैये, आ उहोमे अथि रहैये आब कौनो महँग वाला हमनीके जाम त महँग रहैये, सस्ता वालामे जाम सस्ता रहैये । आ ट्रेनके सोच्ते मातुर हम्रा इंडियाके याद आइये । इंडियामे त केतना न केतना ट्रेन बा, एक ठाउसे दोसर ठाउमे जाएला ट्रेनके मद्दत लेईये अदमी सब। आ ट्रेनके जैसे भाड़ा केतना रहैये जैसे आब पचिस सय रहैये, पचिस सय, तीन हाजार पाच हाजार असंके रहैये । आब हम कहियो उइहे रेलमे त न चढ़्ले बारी उइहेला ओकर अनुभव नैखे हम्रा । आ ट्रैनमे हमनीके बरी चोरो सब भेटाइये का, उइहेला हम उइहे पाकेट मार चोर सबसे हमनीके बचके रहेके चाही । एतना चोर सब भेटाइये कि हमनीके पैसा चोराली हमनीके थाहो न चली एतना ओक्नी सातीर सब रहैये । ओहिसे हमनीके कहियो <hesitation> रेलमे जाम न त अपन सतर्क रहके बैठेके चाही हमनीके ।